ټوکر له بېلابېلو موادو جوړېږي، چې هر یو یې ځانګړي ځانګړتیاوې لري. له طبیعي موادو څخه دا دي: پنبه– نرم، تنفس‌کوونکی، او د ورځني استعمال لپاره غوره. وړی – د پسونو له پوستکي څخه اخیستل کېږي، ډېر ګرم وي.